نثبت البرنامج أول شي نضغط <hesitation> تثبيت بعدها رح نروح للضبط <hesitation> نفعل خيار السماح بالتثبيت من المصدر هذا بعدها نذهب لفاحص الأمان الموجود في البرنامج ونطلب منه يفحص هذا البرنامج عشان يتم التثبيت بكل سرعة وسهولة.